في وقت فراغي بحب أعمل حاجات متنوعه زي القراءة بحب اقرأ كتب في مجالات مختلفة، سواء في التنمية الذاتية أو الروايات، أحيانًا بحب أكتب، أكتب أفكاري أو مدونات عن مواضيع تهمني، وأحيانا بحب أقضي الوقت مع أصدقائي بحب أخرج معاهم سواء نروح مطعم او نعمل نشاطات سوا